Umum idɛɛ nu ind zing nyye imang ideenge umum itenamɛn ubinkutsu nu nying akoi inangɔɔ ungo uku ubee zizi ungo uba ushirɔ ri imang ungo usi dee uziɔ inang yieye ngge isu nu nying ha umum iyɔr umbi nggɛ ungo ubasi ikpoɔ izi iri inang iyi ha amɛnhango si itenke ben ivang awuri idamen, ngge itsu umum ngge ungo uba uweɔri imang ungo udee uziɔ iri inang iyi ha ungo uku ubee izizia kuma ungo uku ubee amenango ewu tetenake ubin kpu nying kɔ migor ge imang idee ikuwangge umum itɛn amɛn ungo ba ushiɔri imang ungo na dɛɛ amɛɛna ngo na dɛɛ ida ungo uku si izi inang yirye ungo ku bee izizia inying nu kpɔ imang ungo uba ushia ri imang iyorhgo iba ighong ungo ushio ru udi kpurkpi ku dee uzi ibee agou ha iyorngo ki dɛɛ ighɔng rukpɔ ama ungo ba wea ni imang iyorhgɔ ba ni idama ungo, ungo utsu mɔ ha uku itsingo uzi anang agou, uzi umbɔ arhi se udama ungo, nang kirakɛ kɔ umbɔ ki idzaa ungo agou Kerhuwa ungo ni rharhango ungo uba ushio ri imang ungo uside usokɔ bele ungo uzi anang agou umbɔ ahweng ubin kpurkpi ku dama ungo, na anang ki ha ungo uba ushiɔ ri mang ungo na na dɛɛe ida da umum iwu ri imang da iba izim anang agou umbɔ arhi umum na adzaa umum kikerhe so nu mɔ anang imang ba ishingge amɛnngo na dɛɛ idida ungo usi iweari itɛn amen ivang yirye ungo ku uwuri imang ungo na uwerara angɔm ri ivang ha ivang yɔɔ ikei ngge imang sa ikingge iten amɛn ungo ku bee igha abin kasei ru nyaka ungo ba zi kama ungo ba bee ungo ba uzi ni ize koi abin kirake ungo ku riiya imang ha ngge ide igosa ungo abin kirake ungo ki igha ugu ibɛn ungo uba ushiɔ ri mang ungo na dɛɛ ikpona abinkiha kuma ungo usin idee kpɔɔ, ungo ubasi ikpoɔ ke, unga awu idamen nu ungo ungo uba uweari imang ungo ude uku imang ugosɔ ubinkpirkpi ungo uku ushiɔ ru kɔ ri iya ra kasei ikei akoi abin kasei kama gɛ arherhe imesa unerwi ka shia ri imang irherhe. a side zia imesa ubin kutsu imesa awu imang, ungo ba ushiɔ ri imangungo usi iziɔ imasa ha, abimbi bɔɔ azimbɔ imesa ungo si iziɔ, unga awu idamɛn nu ungo, asi ikuwa ungo itɛn amɛn Ivangye ungo ku uwuri imang mu ku uzi imesa ha, tɔ ungo uwuri iteɔ amɛn, ubinkutsu ubin kpi ungo uku ubee ikikora ungo ukpo ukorungo domin imang ha ungo ukuuwurangge ama imanga ba ishingge nuyo na dɛɛ ikai ifɛrhiɔ ungo na udɛɛ bee kikore nu imang ki kore ishingge kuma ungo uba si kpo ukorungo ubinkpu ha ungo ku bee ikora itsi mang ki inshinggo unga awu idamen nu ungo ben ivang ungo na sei ameɛnango edɛɛ idida, ungo ushiri itɛnamɛn ungo ushiɔ raangɔm, ivangyɔ akoi abina kgsei karharha nu upfung kpire abinki ha ku kore uba ubee ikore, uba ushiɔ ri imang, ungo uside ukorungo nu nying ri ipfuna cere abina rherhehake ungo uba ubee ififuna sai ungo ufɛr imang udorhude ufuna ungo uba ushiɔ vi imanga ungo ukoru gose ungo ufuna akoi abɔɔ sa anyanga ka bambɔ vi iya ko ni iya ha ungo uba uku utsenga ba azemgo uwuri imang unga dee beenga imang abin dzou adee beenga imang ufu kusorh atorho, ade beenga imang abimakasei, ungo uba ushiɔ ri imang unga adeba ungo usi idzeekɔ, akoi ida amɛn ni iyaa ngge ha itsu ngge imang awu ubin karharha ku uku itɛnamen bari iya aze ungo uwuri imang itenamenngo itomungge imang iba ishingge akoi idamɛn Imang sa iyike anegwar umbɔ asei nggu iten amen ubin kuha ku uside ukorungo imang ide ikoruwangge bɔr ivangyɔ asiwea kose imang kide ikore bɔr imang irhɛɛ sa akú iteu amɛn o-iba viiya irhee iyaa umbɔ ka sa afubi isu awu ida imang awuida ubinbo. ubisu urhi iya kirke umbɔ ka awuru ubinbo, awuri imang karharha ungo usi iguɔ ifu kirherhe ibangge mɔ iya kirkɛ ki iwuru imang ungo iyuɔ bɛn ivang ungɔ inyaɔ umbɔ ki igom adoka kori domin imang ha ngge ikuwe itenamen ngge ikuwe umbɔ isei kudai imang sa ikungge itenamen sa ikungge itenamɛn sa ikungge angɔm ni iya nu unera itsikamnga ungo uba ushiɔ rungge, awu ubin idamen ngge itsu ungo ugu abɔɔ ba ashimbɔ abɔɔ sa adɔsa udi ku bewe zi ibee nga, kama aveu nggu abɔɔ sa za azhara atsi abɔɔ akore abee udi ku ukpo imang ubinkutsu umbɔ ba akpo imang ha muku ubin kubewe ha umbɔ ka kore imang ha sa idzeek ungge umbɔ iten amɛn umbɔ abeeru udi ku bewe, nu umbɔ abee gɛ domin imang ha idzee umbɔ iten amɛn ngge itsu ingor ge imang sa ikungge angɔm ibangge unerwi ko ashia ri ingge irhe ivang unga sa agu idamɛn unga sa agu ighorha ana, unya ni ibee iwuri imang Ama unerwi ka awura angge unga ni iwuri itɛn amɛn bɛn ivang ngge itsu umum ingɔr ugɛ imang awu ubin ku bee ina anera akoi unuma nukpɔ unum urhahadi ukpe kui usar umɛn iwura agwerhu bɔrh ru kpɔ nggu abɔɔ unum ha irhɛ abɔɔ ka dze azimbɔ ifuna azi ifuna ifuna, azi umbɔ azi ifuna ifuna azi umbɔ azi ifuna ni iteba itaar adapumɛn ka afuna dze unuma umɛn iwuru ubɔrh nggu abɔɔ abi ha ka ba ubɔrh agwerhu uborh ha kwer kwer kwer kwer, umɛn izi igha umbɔ ni ibvui itomuwe umbɔ na agweru ubɔrh ha, umbɔ arhembɔ umɛn unum ha ubinkutsu irhe anermɛn ka zimbɔ irhowa ni inang yɔɔ kpura abɔra umen kiciir ka ba atayi ra ananga kɔɔ ifu iso isongge na anang agweru ubɔrh ha umbɔ aka aso ifva, mɔ umbɔ anikumbɔ abɔɔ na agweru ubɔrh ha a ifu adzurh ananga akpiwe, abɔɔ ma a bvure nggu unbui azoo uner woo Nu upfungmen ha umera agu nvɔm ngge ha unga ati aba anyangu uboo atiazia mɔ gɛ unga azi ifu umbɔ ka azi isita igambɔ ati azimbɔ umbɔ adosi inanga na atsuiwe urha mɔ, tsuiwe urha mɔ <hesitation> ri icangmɛn ni kpiwe akpa anegwar ka ateng a humma, akpire ananga ki irheirha na tira azimbɔ anang ha rakɔ umbɔ kagɛ tɔ aghwerhu ubɔrh awu ubin kpi ku uku igbubitsi iba siwea ubin ku ifu ngge itsu umbɔ agbite ato adɔka ayisa abirabe umen ki ikwer ubɔrh ha ngguma umbɔ agɛ tɔ agwerha kirake umbi ka bee ikwɛra ba aku ifu ba umbi si bɔr ka koru ubin kurki ku igbubitsi ba asi wea ku ifu ngge itsu umbɔ agɛ tɔ angwɛ agweru ubɔrh aku igbubitsi si wea ku ifu nggu adɔka ngge itsu aze umɛn izarha ingbubitsi nggu adɔka, ko ubina ubowe gose kpɔ umɛn inabi iwumen uwu kuifu ama uwu ku igbubitsi duk ubinkuki ku ukuwa mɛn ifu nggu aɔkamɛn umɛn ikwerkɔ itare ni iku ukurki ku udzaa umen igbu bitsinggu adɔka si wea k. ifu umen be na en wu angwe unera nying umen iwu adɔka <hesitation> awe adɔka umen si idzemen ni inang yɔɔ, umen na iwu adu kishoo awuse kɔ tsu umen idɛɛ arherhi ifunggu adɔka? Ngge itsu umum igbiir amena mɛn agwera kirake ki ikuwa umen ifu umɛn kwertare ni iku kirake iki ku igbubitsi ba ra adumen ubin kurki ki bee itoma rukpɔ mɔ nu kpɔ umen ki indze iteng utoo, umɛn ki zi iteng utoo umɛn ki zi iteng utoo ha umɛn ki izi inbee anang akirakɛ umen iki inya iwoisa si inyam si idzurh mɛn usua umɛn iso itsimɛn ighau ighauyɔ umɛn ki tsi ighau utsu umen iyare yare yare si idzurhmen ubin za ataiga anang kirke irhemen umen ingwirkumɛn adɔka bɛn nera ayari ighaunga kiyi kanga ayari ighaunga kiyi kanga ayri ighaunya kiyi kanga aruma za aghɔrke umɛn har umɛn izi itai ra anang kirakɛ umum izi idzunum anang kirakɛ ki wu mɔ umum inbee, uwura aruma si inweng iwura arum kasong si idzurhum usua. ka yare rimi ha iyare rimi ha yare rimihe ki iyikam izi inya urha urhakpɔɔ na aruma ngge tɔ awu unere nying ru cikamɛn se ungaa wo mi iyare ka itar izi ni dzurh utsindi